Qushlar turini o‘rganish tabiiy muhitni tushunishga katta yordam beradi, chunki qushlar ekotizimning muhim bir qismidir. Ularning tur-turli-tumanligi mamlakat ekologiyasini ham aks ettiradi.